اول شي عشان تغلف هدية اختار ورق تغليف مناسب وحجم مناسب للهدايا بعدين نقص الورق بحيث يكفي لتغطية الهدية بشكل كامل حطي الهدية في وسط الورق وابدأ بطي الاطراف الجانبية على الجوانب بعد كذا ثبت الورق بشريط لاصق من كل الجهات لو حبيت ممكن تضيف شريط زينة او بطاقة تهنئة عشان تدي الهدية لمسة خاصة.